Matukhu ganje ga nyalakhunyola ikavi indai khuvuna vanje navajukuu, vanyala khunderakhu shinda shirai, shivii ikavi indai yeneyo. <hesitation> vana vanje vanderekhu shindu nikavi indai <hesitation> muvende ambekhu shinda nikavi indai, <hesitation> inaa mugayanzi shichira yasaye wanyanza, ambezanga ikavi indai munzu mwanje ainzu yanje igakhizwa aivu indai khari vandu vinyiramu. Nivashiri nivashiri, shichira vasena khumakhara gakhuzee khuvaegizanga, nanuundi vayanza ziraaha kujenda huku na huku huku na huku lakini khuze kwajendanga vulai na vana va nundi vajendanga vulai taa, vajendazaa yeyo yeyo yeyo yeyo ulorevee mwana yeyo ulorevee mwana yeyoo na khazee kwikhala za ndi khashiringana navashere. Sana khaze kwikharanga navasheree vakhuegiza mangana na vana vanuundi venya mashere ta, khari nalanjila mwana, shukhuria akhavoreraa umwami makhono mamwamu ti na khunyanyaza tu akwatukha za vulai na vana va nundi vavaa za lagano landi, sana sana venya mushere mba, venyakhu mushere mba hakha vana vanundi venyakhu.